I <hesitation> biby nompiagnay tan-trano maloha araiky edé piso edy zagny fogna nompianay kany satria mba mihinana voalavo izy de zay fogna.